पोलंड या देशान लोक हांगर सो आवडचो। जेवण मुनशे स्ट्यू जो तेक मास आणि चिकन वांयती भाजी घालून रांतात। जो खावपाक अतिक रुचिक लागत जो खावपाक लोक दुसऱ्या देशांतून येता।